<hesitation> וועטשטעבלס קען זיך האלטן פריש פאר מער ווי א וואך, <hesitation> ס'דארף זיין זייער זייער זייער פארשימלט אז ס'זאל זיין א סכנה צו עסן, <hesitation> אבער ס'קען נעמען, ס'קען איבער א וואך קען מען עס נאך אפשר אפילו נוצן אויב מ'האלט עס אין א פרידשעדער <hesitation> צוויי דריי וואכן מיין איך א... אפילו אזוי ווי חדשים ווען ס'איז נישט גוט.